Mɛpɛ dɛ menya maa mo nwoma korabea a mbuukuu ahorow wɔ m'. Akenkaan yɛ adze a ɔboa papaapa, mbuukuu ahorow no a ogu mo nwoma korabea no bɛma m'enyi nka a menya buukuu bi akenkaan. Wiase mu mbuukuu nyinara wɔ mu a mehwehwɛ biibi a, meremmbrɛ, nwomasua meremmbrɛ. Metum aboa afofor a wɔkɔ skuul ahorow na woenya dza wɔhwehwɛ ayɛ hɔn nhwehwɛm'. Bio, buukuu ne nkenkan no yɛ ade bi a eyi- nkenkaan na sɛ eyar mpo a wankasa no nkae wo haw anaa wo yarba b-bi mpo a ɔwɔ wo do.